Bash po gzohna që t'ka pëlqy. Edhe e kam ditë që ko me t'pëlqy se është një prej asi filmave që t'len pa fjalë edhe t'bon me menu për ni kohë t'gjatë edhe masi që t'kryhet filmi, me ditë tana n'fakt. Cila pjesë t'pëlqeu më shumë? Mu m'ka pëlqy ajo skena e fundit, ajo ka qenë fantastike.